मांस त इकठा रखणू कू जनकै कू ज्यादा समय त चल साकी वाकुन हमथै मांस थै फ्रीजर मा रखण से यह कई महीनो तक चल सकूदू। या त मांस थै वैक्यूम पैक हवा थै बाहर निकाली जै सकदू जैसे मांस गुणवत्ता बणी राली